Ël tostapane a funsiun-a cum ën cit furn, ti büte ëndrinta le fëte d'pan che völe scaudé, a sëcund së ti lase pi o menu pi sëcche o menu sëcche e a dipend sempre apunto da l'energìa eletrica ch'a intra nel mecanizmo d'la rezistensa, la rezistensa a së scauda, a diventa anche rusa, a da calur e a scauda lon che ti völe scaudé